<noise> Amy fotoa henany zao ty olo le mikarioky mandeha lavitsy mihoatsy ty taloha. Raty va sa soa zay? <noise>